أ <hesitation> شهرى المفظل هو رمضان، <hesitation> أستمتع به لأنه شهر ملىء بالروحانيات تأمل نتقرب من الله من خلال الصيام والصلاه نجد في هالأشياء الفرصة لتجديد الإيمان والتفكير في النعم اللى عندنا، أجواء رمضان كمان مميزة مع إفطار في العال-مع الإفطار <hesitation> في العال-مع العائلات تجمعات، أجواء روحانية في المساجد صلاة الوتر صلاة قيام الليل، أحب أيظا كيف أنه يعزز قيم العطاء والمشاركة <hesitation> ومشاركة طعام مع المحتاجين.